Hoy ny vazaha hoe "L'exemple vient d'en haut" izany hoe avy any ambony ny maodely. Raha ohatra hoe tianao hikotra na sy hanao fanatanjahantena ilay zanakao, dia tokony ianao no voalohany nanao an'ilay izy. Izany hoe ianao no aseho an- ampiseho an'ilay lalana tokony ho aleha. Raha ohatra hoe tianao hanao hanao baolina, hanao tenisy dia ianao aloha manaova, ho hitan'ilay zanakao hoe hoe mahafinaritra ilay izy an, dia izay no tokony lalana aleha.